<hesitation> ngori nange oyo mam mam kiau, mam mam kiau ge ngone gahi ge, ngone foli mentega coma foli tarigu sedaba gula coma fanili, rai ngone so capu gena sorai rasi ngone gahi uku toma ria la ngone so yuka ena, ena yuka rai ge ngone capu se unti rasi ngone lulu ena rasi ngone sogure mentega rai ngone oyo